nam tokkit gaf tok, demu issatin wollin yaate. Demu tannen yaani yaane storum wollum dani, wot kollkolfeni, wol fedeni. Dubattan nam kant wonnin yeden intal tanan <hesitation> waatin an bila siiteini akanin arratan gammad kab himbekuu gammad kan essa fudaa yaani bila atin akan ijeme kolf sila anin temtan vile bila wosihiteini gar dibii jiraa, yaani dalansu kabaa.